जूस दूई तयार वली सैकिल होन से मिलकार भी कास चोलन। कियुंकी पोचला तयार होन अगला तयार का तो हेंडिल अंदा पांडा घुनो पचले तयार होन सा शिदा रोन चोलदा लाग्ये सा सोकना रुके। या हेंडिलो का जोशना पूछला त्यार घुंडा से तबी छोलदी जे पोचिन्डो का त्यार चलदा लागे।